Ah nú clazy giny giny color reh, giny biz, giny nyág rni raába, giny xguly, giny xcutx, giny ngá, giny xguly ni ná doh ra giny bítx mámequeity bró-gyaz di rack-nee, rckany lan-dany rckany ra giny giny nyag ni ná ra giny, dóh ra giny ngá raw rabá ni, giny xkutx dóh ra giny nii ngýanias, queity ztaldy giny nánah dixza val zety, queity ztaldiaz di clazy giny riunbé’ naré nah, rá nëh gá zy nara giny në’riunbé, lo que es ni máru rienynuu gus ni na ra giny biz, giny-giny color zy, ra nizy máru riunbé.